Pihlõnõ? Pihlõq ummaq pihlõdsõq, apõlsiiniq ummaq pihlõdsõq, päiv um mõnikõrd pihlõnõ. Madalambah um kuu või-ollaq pihlõnõ. <hesitation> Munasora um pihlõnõ sakõstõ, ku uma kodomuna um. No sääntseq as'aq tulõvaq miilde.